Kadoo kwalaariwa riwe yiyab, kadoo kwalaariwa yi yap bong mee ete baa kem kwalawa yi yab, ete a niiyawaago haa nga bulte wa mee nga kad kwalaari hana nan bakaw nga hanara hana nda siyao nga tom dukma nga yama bakra nga yamaa kwasirara kadoo walariwa yi yab sosai mei eete mee ngan kad kwaari ma bets ko hana ka nda auwe mee ngan hir auwe <noise> nga amaa kwasira malam bets ora ra, kad kwalaariwa a nda siyo kwaso puttadiwa yi fad wiiyowa kadoo kwalaariwa hama nga nii mee ngan kar baka nga malm towa ko nga gomnati mee ngan kad kar kbaka nga malan ma bets hana nga tod kad kwallari wa hana kado maaga duru, hana nga au yorma kama na mee ngan kad bets ma kwalaari hana nga semma kobaara kaafirn kanga kura bba yar nga ko a waya nga da maaga duru a kemee ba ngawo ko nga tas oga se mbaseyah hamba maa bas kana kura mee ngan tom ba maa ba ka nga tas kwasira domin kad kwalaari yi yabto kwalaari sen kadoo maawasoyara domin kas kwalaari an sengya sikisawa mee ngan kad kwalaari ma bets paa pas a tanic mee ngan kad kwalar nge kaa ngauga ma eyanga ne an kad kwan. Ban wara si koowaigo hanayam n iyi too fadkara ma ngange mee eda maa yin ad kwalaari hana ka nga kon tome nja has emba ma diira ma mee ngan kwalaari nebto hansa baa kura nebto ma ngiiga ra ban kura nebro ma embanga nga nga semra a puttadiwa maa duka ban kura ban wara a kemkai edam ai pabbisi kayin kad kwalaari mabets hana embangya ma kau yorma hana nga tom tom sem a kaba tas kwasira a ke pabbose kayimkadlakwalaari ma bets nana nga tom tom snra embangy ban kar teini ko a gomnatiwa ba keme kai nda maa ka pabbosa ka yim kaayab ma bets, kuma ka taas kwasira kad kwalaari wai yi ab a daaso beta wa bas kem kab kwalaariwa ban tas hana baa kee bi, hana baa sei bisa nga tomo ngan sak duval nga tamba durawa hana bas nga ko hana na mee tafas ken ma ba ma mene ban ga nii nga ko kon so siyo ban kwasa war ba kadoo kwalari ban kensa kara mee ngan kad kwalaari ma bets hana mba bau saksa ba rabab nga taa war naago daan mee ngan kad yab ma bets bougatan kad kwalaari wa y yab a kadoo puttadwiwa tu sem nga puttaadins gam yo tablas ngawa re ee mee nga sm ma nka kwalaari wara hana kongsa ka nga wee maage kwasa hana ka baa neu ngaa pursuna Mee tans ban sen ba sen ba keme siks eda tom tom ni ka ba keva ti baa masa a new va pmsa na, mee bets kad pam ba sen na ba kem kai eda masi kai kad kwalaari ma bets sa ndam kwasi daa hiki ko kai hit pursuna ma mba m’a bakara baa karkav bats a kardets data kaa kir wasira ta hanan nga ho baa hik nga taadi mee ngan kad kwalaari ma bets eten ga kanaa ham tenten a ba baa ngale mga mee pavadda ngan tas kwasira nga taa nebto maatiriwa ko hans bi suisi pamee nga kadaa yab ma bets na ko hana kaba tee nga bi yaska padan tunsel al wandgo ra hana ka ba tom ngabi tana nga tee oro nga bi ngan kar kwasira nga fas kwasira ete mae yi kadaa ya ma bets ra hanaka nga tom bakake kaa nga tom ra b kem a nda saye mei a nda ba sakbisa amma kad kwalariwa yo ya ban kemei edam ai tangso bets kara mee baba maa ra mee sase ein kad kwalasari, Ma bets kad kwalari a pulladiwa yi yab bong niina nga yadda nda b ava mang nan tom kwesraame mee nan kemei nga nan kad na ka na kaana kem ee an kad kwalaari ma bets yaake kan usu keu wa sentans sukod wabo taasara amma nak aa na ma’ara amma bong kadoo ma bets kwafaari yi yab amma pa pats ng akee ngiis me an kad bet ma yab ra aats kals ban kee bosa mei bong eda mao yin kad yab ma bets amma nii ng akee ngiige mei ngan kad yab mabets,